Karazagne planety: planety tera, planety mars, zipitera, saturne ah, uranus, <hesitation> pluton, da eh karazagne vasia zah si aho si mahafantatry, da koa izay koa filaharagne kintana izy amigne vainga selestialy zagny angy si haiko iza.